Tamin'ny tao efapolo sy sivanjato sy arivo la i madama Wilhelimina ro tangalamena tao ka lafa tonga amizay tamin'ny folo may efapolo sy sivanjato sy arivo la nitinafikin'ny Alman i Hollande io. La taminio amizay i tangalamena io namoaky didy :Tsimaintsy atao ny miaro ny firene.